A efatra zô ze a fianakaviana reka de reka amin'ny telopolo taona reka de reka roy amin'ny telopolo taona an de reka dimy taona an de reka taona reka.